Olõnõs ütiskunnast. Meil siin õdagumaa ütiskunnah um inemise elo väärtüs väega suur. Niguq olõsiq. A mõnõl maal, nigu kohki Vinnemaal vai Hiinah olõ-õi tä joht kuigi suur.